Pakistan um üts igäväne äkiline ja vägivaldnõ maa. Inemiseq paugutasõq sääl puss- püsse. Paugutasõq püsse ja <noise> ommaq väega sääntseq kahtlustavaq ja tõõnõtõõsõ suhtõh ja võõridõ suhtõh, ja vägivaldsõq. Ma olõ nii arvo saanuq. Tuu islamiusk, noh, tuu piät näid nigu rahustama.